Mijery filma mampihomehy sa <hesitation> mampalahelo? Aleoko mijery filma mampihomehy, indrindra fa <hesitation> rehefa ilay <hesitation> avy lanaky ny lahasa iny ny tena, dia mba miaraka mitokelaka amin'ny ao an-tokantrano. Tsy tsaroana intsony ny <hesitation> sorisory tany am-piasana sy <hesitation> teny an-dalana nolalovana teny. Mahatsiaro ho maivamaivana ny saina amam-panahy, na dia <hesitation> ho fotoana fohy fotsiny aza. Fa raha <hesitation> filma mampalahelo no <hesitation> mbola ndeha hojerena an, dia vao mainka koa <hesitation> hampiasa saina eo am-pijerena azy. Haminavina sy hitsara ny zavatra tantaraina sy miseho ao anatiny. Ka raha efa <hesitation> trotraka avy any am-piasana no mbola hiasa saina koa avy eo, aleoko mijery filma mampihomehy izay azo takarina fotsiny amin'ny alalan'ny fihetsika fa tsy voatery hiasana saina be loatra.